<noise> Satria igny moa mampalama volo igny. Lafa malama ny volo da mora alamy. Da mandamy volo avao igny izay. <noise> Gnyy volo koa izay laha fa malama ka tsy tsarotsy gny fandamigna azy. Da zay gny tena mapety an'igny raiky igny.